أنا بنشتغل حوالي من اربعين، لخمسة واربعين ساعة في الأسبوع، بالنسبة للإجازات ناخد حوالي من اربعة ل خمس إجازات في السنة.